sem ber fyrir augu sýningargesta á sýningunni líffæri hér í Ásmundarsal tilefni hennar er lagabreyting sem tól gildi um áramótin um ætlað samþykki líffæragjafar en það efni snertir þátttakendur sýningarinnar með ólíkum hætti sem sagt upplifun og tengist mjög mikilvægu málefni sem varðar okkur öll hér á Íslandi og víðar að koma hér og fá að upplifa áhrifin sem hljóð og myndefni og lýsing og upplýsingar hafa þegar maður stendur inni í þessu fallega húsi og fær að skynja með öllum skynfærum því það er

gler sem við erum að gera en lýst upp á mjög sérstakan hátt og með

ég hef verið að starfa með þeim

í nokkur ár og okkar takmark

var að búa til líffæri mannsins í yfirstærð og við reyndum að fara eins stórt og hægt var og við reyndum að velja liti og

teikna margir halda að ég sé sjálf að blása en ég kann nú ekki brot af því sem þeir gera þessir snillingar en ég í rauninni hanna verkið teikna það upp og svo blása þeir eftir leiðbeiningum og ég er með þeim á sviðinu þegar við erum að blása sýningin samstarfsverkefni Sigríðar

og listamanna Kristjáns Kristjánssonar og Gunnars Árnasonar þegar við fórum af stað eða Sigga raunverulega kemur til mín og nefnir það að hún hafi áhuga á að lýsa í annað skipti því við erum búin að gera þetta einu sinni áður langaði henni svolítið að gera þetta á nýjan hátt og raunverulega reyna að skilja líffærin og láta ljósið lýsa hvernig það virkar þannig að ljósið í raun líkir eftir virkni viðkomandi líffæris geturðu tekið nokkur dæmi fyrir okkur já við sem sagt vorum að reyna að fá eins og hjartslátt þá vorum við að reyna að finna í glerinu sjálfu hvernig við gætum fundið æðar og létum ljósið varpast í gegnum það til þess að búa til myndir á veggjunum þannig að við notum það fyrir hjartað síðan kemur heilinn sem er

gler að lýsa þar sem það er mjög massíft

reyna að fá leið til þess að búa til svona taugaboð í lampa lungun enduðum að vinna á sama hátt og við gerðum með hjartað þar sem við fundum hvar við fengum mesta blámann og með stýringum á ljósi gler hefur alltaf viss áhrif það er eins og fólk töfrist þetta

pínulítið eins og einhvers konar já þetta eru töfrar þannig að það er og þetta er líka fólk gerir sér grein að gler er viðkvæmt efni en það sem mér þótti svo

fólk er bæði að tengja við sjálft sig þetta eru líffæri við erum öll eins að innan þetta er allt bráðnauðsynlegt við lifum ekki án þeirra þetta small einhvern veginn saman og þetta finnst mér svo mikilvægt og þetta eigum við að gera oftar við eigum að nýta krafta okkar saman fólk með myndmáli og með

alls konar skynjun til þess oft að opna umræðu um kannski mál sem geta verið dálítið erfið það eru tveir í sýningunni sem eru nú að við séum í þessum hóp það eru komin hvað fjögur ár síðan ég auglýsti á Facebook eftir líffæri og æsku og stórvinur minn endaði með því að gefa mér líffæri

vakti ákveðna athygli hér fyrir nokkrum árum

allt verið bara stórkostlegt þannig að fyrir mér að taka þátt í svona sýningu gefur mér ákveðna bjartsýni

framtíðina því líffæragjafar eru ekki þetta er ekki framtíðarlausn

seinna á ævinni

þetta er hjartans mál að taka þátt í þessari sýningu